Juun swiyer, mən ni juu swiye ri, jiiya dəg ki mən nə-mən juu, swiyeri, bərkə juutang a swiyer n'gur bənnya jii bən jaʊwi, buk kə bən nya jiiwʊ bən jaʊwiyəng, bən mər jiiya chii <hesitation> jiiya chii mən fara bwiyʊwi, juutanga swiyer n'ga n'swiyer də nyan, n'swiyer də ləmangngəm n'swiyer də tʊga niyən, bəng kə me juutang a swiyer ki, me rə ni ba chiiya gʊsʊti rə jɨnii jaʊriyʊ, mən juu swiyer ki bən nya jɨnii jauri, man juu swiyer ki ban- ban tʊga chiiya mʊ, man juu swiyer ki karə jɨnii bən nəngnga a mura təm ba mʊm mʊmmi, juutang a swiyer bəngga sʊwi mo swiyer a juutang jii nya, swiyer a juutang kuma jiiya tʊgarangngi, bəng kə ni me ba chiiya gʊsʊte a juu bə swiyer, niya meba juu swiyeri a yullo da ni waiwe n'niya daʊtəu bi, n'ni a bwiya bwiya yʊ, bəra rə nyang juutang a swiyer n'jiiyo daʊtən wa gʊsʊti, bərkə nyəngkən chii gərəng mən juu swiyer bəra rə wʊllai, bən dəmən bən jəʊ rə kaita miyʊ gəre bukkə bən jəʊrə kaita miyʊ gərəng bən dəmən bən tʊga gʊ. Bukka nyangngəng, bən dəmən yii jɨnii juuwii bən mii bən mərtən kantə gəra bətəbi, bənggə sʊwe mo juutang a swiyer n'jii nya. Juutang a swiyer ka gugrə ni, bəngkə bən yullo ni rə jɨna kaniyu mən ni juu swiyeri ki, bənggən sʊwer mo juutang a swiyer, swiyer dandə kən samən, bəra rə wʊllai, bərkə kən chuu rə fImitan gʊ, kən chuu rə tʊgarang ka gəng, bənggə sʊwe mo juutang a swiyer men jii ni ba jamən kangngi, A bukka nyangngəng, niya yəm go me gə juu swiyeri, ka daʊ a gun məna təm a yəm go me rə jiiya lii nyangngi a suuməna juutang a swiyer, bənggən sʊwe mo, juutang a swiyer ka daʊ kogən wunə ni ka rə yuumi, karə bwi ləmangngi a gun na juu swiyer.